Edziban a m'enyi gye ho papaapa nye etsew na nkunuma frͻwee. Dɛm ntsi yɛrehyɛ ase wͻ etsew no do a, ibehia wo mbͻr mon na wo bankye mbͻr. Edze gu daadzesan mu a, edze nsu bogu mu na ahon ma afora yie. Ewia, edze nkyen bͻto mu na edze esi gya do na aka. ͻben a, nna etsitsi. Nkunuma frͻwee no so, ibehia nkunuma, ntorͻba nna nam, ngo na muoko na adze. Ibotwitwa wo ntorͻba na wo nkunuma ma edze esi gya do.